يا ساتر، رجعت أسبوع! والله في أشياء كثيرة بسويها. أول شيء بروح أعطي نفسي تنبيه عشان ما أنسي أشياء اللي نسيتها، وأحاول أضبط أموري اللي تأخرت فيها، وبرضو أكيد أستفيد من أي فرص فاتتني، وأعيد تصحيح أخطائي.